To dirna ɓe pus le fan po-o shangshik nghan nkin kin bile ka lite po shangshik nghan nkin nkin ni mpi ye pus lefa ba bi ka chin shik kwaktu kɨshk ka. Nerkɨ yil ɓe bimwa bap gak, lefa kɨ mutfa, lefa ɓe bi ye ha ni ɗang mutfa ɓe mwa mat ɗap ku'um ɗang mwa wum, piɗaɓe ɗirkishik pi yedda ko ngha ngyin yilse pi pusle fan gyi bijim bi. ko ye kaɗang sa katkat ka ɓe ngha ta ko gha wal go̱ ɗin yil gyi mwa kɨɓut ko mwa ji kɨmwa terkɨzim na kɨ sakɨyil nen ka, pi ye biche shangshik nghan ɗo yetda ngha ji ngha ni yii ne ye mwa le nghan gyi ka. Chɨ ngyi ɓe ngha ru yimwa gak gak gak gak kɨ ru yi tekfir po bap, kowane yii kɨ chir kɨ ji ɓe nghan po ngyin yilse nen pi yedda nen ɗap nghan ki ji ru kɨ nghan daga tarɗa har kɨ chir kɨ ngha kɨ ji ru kɨ nghan ɓe ngha liki nen te ɗo ngyi dung mpi ye Gochemwa man ni kɨ puslemwa mwa ka, gochemwa mwa limwa parɗa mwa ɓe, gochemwa mwa chin yii ga bap ɓe mwa be, gochemwa mwa chin yii sar ɓemwa be, gochemwa ru tekbap, goche mwa ru tekkwan, har lamat lamat, piɗa ɓe pusle mbi kwaktu ka, pusle bi ye mu chin shi shikshang. Pusle bi ye kaɗang ye nen bat yit'ar ko ha kɨ yit'ar kini ɓe ha sisayil nen nkin nkin mpi yedda nen kɨ ha ko pin yii ɗamwa ha gak gak gak gak gak gak har kɨ ha dim ru yi tekfir po bap jini ɓe gyi mbi yilse, ɓe ha sisayil nen nkin nkin mpi yedda nen kɨ ha kɨ pin yii ɗa mwa ha gak gak gak gak gak gak gak har ka̱ da ru yii tekfir po bap jini ɓe gyi bi yilse nen. Gochemwa ne mu yal kɨ mwa mwa mwa gyi ka, gochemwa ma mu yal kɨ mwa mwa mwa kɨ kam ɗo yedda nghan kɨ kam chini ka, gochemwa ne mu yal kɨmwa mwa chɨni ɓe pak ɓe mwa ɗo nghan ka, gochemwa ɗal nghan ɗang ngha ɗal gochemwa, gochemwa ɗal gochemwa, piɗa ɓe pusle gyi bi ye kitko <hesitation> chin kwatu shik kodit ka gyi bi ye rit ko mu sayil nen ko mu chin shi shikshang, ko mu ngyi yilse funu la mat dir dide pi ye bi ye chin mun mwa, ɗin wok fan, puna mwa, nin namwa Mi mwalnamwa ɓe ngha gyin yilseɗa mwa ko <hesitation> mwa terkizim na ka sakɨyil nen pi biye ngha ni dide po chɨn kɨni nghan mwa, piɗaɓe ɓe nghan po ngyin yilse nen pi ye nen kɨ mat kɨ mun yii poji tar ngo bap ɗo pusle fan, tar gobap ter sar popet ɗo ter ne mwa le nghan ko tar mwa le nghan. <hesitation> ɓe nghan ma gyin kɨ yilse fan, ko kaɗang nen kɨ bat yit'ar nghan ɓe ngha nang gurmmwa ko ngha chin mbise, ko ngha sayil li ko ngha li gurmmwa ta wu chin kassama fu mwa ko wu lap nghan kɨ nen gyi chen kwom nghan, ko gyi kara kɨ termwa nghan, ko gyi ja teng kɨ termwa nghan, ko ngha son kɨ yil. Piɗa ɓe nghana po likini tɔ pusle gyi bi ye kit kɨmu ɗap nkin nkin, mu ɗap komu ngyin yilse gyi nkin nkin ba bi ye mu chin shik kwaktu shik ka. mun po ni kɨ ɗirshik ner tar gyi pi pusle ngo ɓamke funu aɓang ɗo mwalnumwa ne ye mwa ɗuyil ɓe Mwa po chin mi mwa kɨ ter ye mwa po chɨn kɨni ɓang duk ɓiɗamwa mu po chɨn kɨni a pi ko mu ngyin yilse to-kɨyi mwa lemwa ɗa. Piɗa ɓe pomina ɓe ngha polikini tɔ yii le fan ba bi ye ngha chin kwaktu shik ka, tar mwaq le nghan, ko yii mwa le nghan ko pus mwa le nghan ɓe ngha po ɗirshik pi kɨ nen kɨ mat kɨ mun ɓe ngha sayil nen kɨ ngha gyi kam kam fan, kɨ ngha pin yilse fan nen ko gurm mwa ɓang ko-o mwa chin kassama mwa mwa kɨ mwa lap nghan pi ye bi ye nen pochin mwa nghan mwa pi ye biche kiran rit shik ha kodit ɗo ha ni nen po yit fa kɨ kam kowane ter, kowane pus, kowane tar, ha po ni kɨ ɗide gyi po kii fa, gyi po yal kɨ ha ner kɨ bi ye mupo ni kɨni bi lakyir mwa, er ner ki tergyi mwa ɓe bi ye ha kit ka sauil nen, koɗa ɓe ngha po ni kɨni tɔ, gyi dide bi koye ritɗi ko-o mun gurm mwa ɓe mu ɗan ner kɨ shingkarang funu mwa ko mupo ngyin yilse fun nen ne ye chin mun ɗin yil ngyi pi ye-e po kara ki termwa mun, <hesitation> koche ɓe ha chin Ha ran man kɨ yi fa ko kɨ cirshik ki ha ka, ɗand mu gyin yilse pi ye nen kɨ ru kɨ ha yii ngyi ɓe gyin bi kɨ ha gyin yilse gyi ko kɨ sake ji gyin yii ɗa ha koɗi, ɓa sake sayil gyi kwat pi gyi ɗo ngyi kɨ ngyok funu mwa, piɗa ɓe ngha po li gyi tɔ pusle gyi bi ye ko-o mu ɗap gyi nkin nkin, mu ɗap gyi shi sar bap bap pi ko mu ɗirshiƙi pi ko mu chin shiksang. koye ha kɨ bicheka ɓe kassama kɨ puhamwa ko mi mwal ha mwa ko nde kwan kwan mwa mwa li ha te ƙe gyi net ha gyi, gyi ɓijim bi dirnu ngas mwa. <hesitation> nen kɨ chir kɨ ji ha yi ɗa ɓe ha po mat libi'a ko kwa ha ma tu Kɨ ɗukɨyil la ko kwa ha po wap kuum ma ɓe ha kat ke ha kɨ pipɨ ko mwa chan kassama ha pi ko-o nen gyi sake ɗap fa la mat yii ma ye pokɨ ɗa kwat ko gyi kara kɨ termwa ha gyi. <hesitation> ngha ni pakgurm mwa, mwa po pin kɨ <hesitation> kuni pus le kɨmwa mwa ka, ɗa la'a kɨ pak gurmmwa mwa po ɗap kini shik-shik kwaktu ko pakgurm mwa ɓe ko yilse nen ɓe ngyin te dide ngha sayil ha na ha chir ha ji kɨ nghan yii ma mwa le nghan ka, piɗa ɓe nghan polikini tɔ rit ko mun gurm mi ko mun ngas mwa ɓe mu ɗap pusle funu mwa kɨ shing karang ner kɨ shing karang ɓe mu ɗap ton ton ko mu ni te gyi bi me ye ko mu chin shik kwaktu shik ka ɗa kɨ la'a